an waanin ilman tinti biskilli barsisati fed won dursa won an ito ilmansun biskili bitafii, biskilli bitefi hark kas kae amtan wonan yedun ralle fudedi ur arra jebite sibarsisaa kila safo kasa base rawode biskilir tesisa mata jabes edani <hesitation> lilla uf jabes edani yaani mil kanaf kun wolmursisi dub gar cheniatin had edanii ful dur uf dawwod edanii hinkabafii jal utale diba <hesitation> akkum kanan paka raund dee baretuu